﻿Kiua tembiporuko jae mopeti maquina <hesitation> ipere, ipuereta äpo yaiporu vaera jaeko oimeta ñame supe informacion, jare ometa mepeti ñame supe yemoprograma, opaete mbae yaipotague, ani ikireiyae mbae kia ojo mbae oiki jokogiu, jae oikuata jare kurai oñomoprograma öi rami, jaeramo se jae kua mopeti maquina <hesitation> importantegue erei jaeko yaikatutavi <hesitation> ñamoprograma jare ñame uspe opaete mbae yavai mbaeva